Hariligult mul om eelmidsest söögikõrrast määnegi süük <hesitation> üle, nii et maq lihtsält tii tuu lämmäs. Aga ku om tõtõstõ umbõlõ kipõ ja midägi säänest võttaq ei olõq sis maq hariligult võta lihtsält <hesitation> hummogusöögikrõbinit <hesitation> piimägä hindäle.